<hesitation> Fomba fandrahoagna akôho ai, vognono monko le akôho ai, de kô fa maty izy de volovolôsigny, de kô voavolovôlo izy <hesitation> alagna le raha jiaby tokony alagna avy agnaty kibony akao ôhatra oe tsinaigny regny ee, tainy ee sy ny tarigny, de avakeo amnjai sasagna madio tsara de igny aminjai hoandrahogny de <hesitation> kô fa malemy izy de atao sosy afangaro ôhatra oe tômaty, tongolo épices maro samihafa sy ra jiaby tianô afangaro ananji.